Europeansian ada ishia kabd ada ishia taa durani lila itijete midafeti aminen dum landmark ishiat jirra machu kichwaa kolkat kaniun rainbow mountains naskaslines aminen dumi karr ishian kaa durani kuun kaa duran duranii kaa bere kuni kusku yeden amine dum sheree ishin kaabduu festadela kandaree dumi aminen sagale ishin nyaatinen sevichaa kulomosantado faa tan nyaatie